Ny ataon'ny pingouins mba hafana atrany any anaty hatsiaka de mitambatra vondrona maromaro tsy mandeha irery fa mitoetra ao anaty toerana anak'iray miaraka maro be, manana volo ihany koa izy ireny izay miharo azy amin'ny hatsiaka.